Bueno guñs napiens lunes san saran najiet tikurrol saran najiet tiel campo y disnüt lo que si saran pos meawan am najñe sapiet tiliem sut saran lonok najiet tiel bimi shimbiem entonce aguey saran najiet lunes, martes atuan saran najiet tiel campo tiel campo saran najiet saran meawan najiet lo que aldom mearan y ajguey najiet saran tiel campo como shik campesino shik saran najiet y shik meawan meawan nüt salkiej tikurrol timush saran najiet a ves sanguy pion mambiol shik y meawan gue najiet timunaran isaj muelt tiel sembrando vida cam pues sho najiet tamajluck y meawan a veces este sentado almijier guma tuch pupar miran najiet mas per lo que aldom par miran piran y meawan najbow biem por es este tinapien at parte de martes, miércoles at este mierpuet mismo enter seman miércoles jueves, viernes, sábado inguey mal seman. Y sapotsuets olanok seman gue meawan saran najñeck tiel tiel campo porque ajguey este na- najiet panaran y saran najiet de albañil tuan najier najiet albañil aran najiet albañil sata ganar kiriw tuan lanambiol tarnete meajts famil meawan porque aguey anok parmaran najiet pal- palmuet pue pijan guiel anok, domingo san tiel templo, san sata alabar a dios, sata glorificar a dios y este tokey meawan nüt sisam sata evangelizado sisaj ñipelan de dios, que solamente dios, aldom mata ñita mi salvar porque solamente dios ajguey ajleck ushiet pajiesh vida uch fuerza y ñipelan a ves pomuch cuenta guiñey mod ajleck dios porque porque dios es espiritualmente ñiw, ñiw dios es amor que andiem meawan meawan mi kual ñi aw uch apunet nüt parmeawan uch ajuet parmeawan meawan ñipelan najñe bueno meawan utch. Fuornadiaus bendición pores es is ajius nasa nipelan sataur orar pornoquier nipelana ñienandoy bosandios sandajauque que dios almajir milagro sajaus sonidat sornipelaur ne ni pelaudouta agradecer a dios mas lot luye gracias adios porniagolo que aran por anapop lush tiempo parmamo porchanar nipelan y por esi siempre sajoy utrcambayque san miguel san unión san la venta todas esas horas nin apajushgui peiñe ni pelauj pues nipeland meagua majiart que dios timun maram obra de aquel usaran